من أفضل الوظائف التي أكون أجد فيها وأكون فيها من المميزين أكثر من وزيفة لكن أفضلهم بالنسبة لي هي التربية الحيوانات و <hesitation> والحفاظ عليهم هي ذي هي تكون أفضل وظيفة أحبها.